Yoo nroog yooni, dii-fi-bambu fiine kane goo yick nani. Nroog yooni nii ilaa ka lhaasi moo mu kunsune akaye ka bhuughune mu kuumoma moo kottu puropi ndii ilaasi moo. Foo wiima mu kuuma laasa yiimoni: an nsaaméne ithiackame bhééna néénangh nnéé ndiiti naala ghi? Nii-mu-moo-maa-doode fuune mu dii ka bhaayi, idiimo miine niina njiick nanghna nlacka bhuumoo. Ani mu nsaasi waama yickni adii fuu lacka bhuu moo nangh maa bhaayi. Ghuna nféé nroog déé jééna ndiijii miine kanna kuuna ajééne kuna-jé-njéénine. Pabia ithiacké bhééna ngoo kottu. Jééne, nii fiine kane dii niini kane goo yick nani. Fiine kane fééni ni-i-idiimo nruu tongurnani mu dongtu dii fuune, fuu dick foonu foomane, asa kaye kaaka ringi bhuuntane mu kuumoma. Maa niini mbéé nroog-yéé-nroog kaye kaye song ka bhuungtane mu kuuma, jii mu dhommati kaar nlééne fooni; nlééni ka bhoode foo. Fuune mu kuume fuune laa diimo yoo foo worama ilaasini mbéé, mu baade ka bhuu, iduuntame wiima idiimo awaa fiinangh nnéé mu lack ka jééne. Maa bambu yooni kane dii fiine kane goo yick nani. Fiine idiimo yicki ifoone dii ifoone. Nuu dongtu foomane, fuu dick sa kaye dii mu kuumoma kaasa diiwoo han ndongtume dii mu doode kaar ghune saata ghune nruu foomorune. Maa miine nlééne fooni, ngoo lééne fooni ngnéébe, nlééne fooni soobé ka bhoode foo an sangi. Fuusa kaye ka bhuunghune mu kuuma mu doo han nu dongtume miine nlééni mbiri akane dan saame nsaa jééye fuu dongtuma dan. Nii bhuughune akana dongtu dii moodo soobé, han ghune nféédii noolé. Noola nuu yick nani. Mbéélé danane nnéé nroog yooni nruu-nii idééye roog nruu gonfoone siigoma nii mu buughune, idiimo nii mu buughunii mu kuunsuma fuu nniigi, mu buu foo coomu mu nniigi; mu kuunsune nniigima mu buufoo coomu mu nniigi. Mu kuunsune nsaasi, mu buufoo coomu mu nsaasi dan. Mbéélé dan mu kuunsune fuune laa buu moo coomii niirla nfuuntamii nfuukane. Muu kuunsune nniigi dan la kottu dhii yicki yéé nhiira nnéé buumi, nlaa buufo dan coomi nka dhoode mbuuni. Saasima dan mbéélé la buumo coomu fuu dhoode abuuni. Maa bambu yooni kane dii fiine kane goo yick nani. Nroog yooni mu-mmu féé ringi fuune, bhiirati iwaane nnéé kaa ndaackati bhayinime ndiiti mu kuunsune, woo fuu nniigi iwaane maa jiické. Ghune mu kottu dii ruu wii ruune moo ngoo kaafaamo sééne. Ghune kaama ntéé fangh. Worama mu nansi ka jiickani, mbhuughuni idongu baakimoni léé, dhiimo mu laa ka ndaackatima mu kuunsune imamburangh isuung maa dacké. Mu kuunsune iwaani isuungh maa dhacké. Mu kuunsune iwaane woo fuu nniigi kane dii yooma déck mu bhuughune ni ak bangh, yuuni mu lacka dacka, jacka ka dhacka. Mu la dacka yi rumtu, sa jiicka yééwoo yéé ifuukama théégh, thuujéé yi, ka bhuu foo. Mbééla nuuku lacki dan, mu yick siikma nhuunkté, mu la kaye dééye siina dii foodo ruu ghune maale ghune siinghtane, jiické bhuu foo. Nii mbéélé dan mu yick a fuuté mu doo han fiinaagh nnéé ngoo jééyé. Mmiide mu footati. Nii mu fuutati mmiidangh nnéé, mu sa-nloome kaasa dhééye ghi, ruu ghi. Mbéélé dan ndiiti fii iwaané idick woo fuu-mukuunsune-ku-riime woo fuu kuumrune: fuu nniigi maati fuu sa-kaara dhéé awoo fééni ghuna ak bhaangh ghune. Mu kaye léé ka dhoo: nnii nii-wuu-iwaana idick dii moodo, mmiidangh, nloome kaasa dhééye yi ka dhaacka. Ghuna nroog nruu bhuughune aa jééna-nsuck-mu kuunsune fuune mu bhuu womma coomu mu gongfu mu boodeni an sangi. Wonfu dan la buu kuunsuma coomu fuu kuunsune. Mu kuunsune fuuna féé mu nsaasi, fuuna féé mu nsaasi. Waama ibuumoni, nanghna-mu-buu. Maa mbangh dhambu dii fiine kama goo yick nani. N-goo yick nani. Nroog nruu suufra ak jééne. Dii mbangh damma, doodune mbangh kane nroog nruu kuume goo, maa nroog daanéé idaabati. Yaala mbhiiké ndii idaabati roog? Nroog jééna yackma nruu yééni, mbangh kune jééne kune goo féé. Fiinangh, mu la fuune, mu la fuune kaar waame ndiithi nnéébe nnéé. Mu kuunsune, mu nansi ka laack, ndiithii-fii-mu doo han nlééni ka lack waama roongh. Maa fiine kaanowu, nii ilaa Fuune- fuune woré- wora ndhééne naa ajanghrani aa duunu, ghuuna adii kuunsuma: nlaack kaa néénangh. Nii fuune sa siitingh foo, ghune nfééme dongtu mbhuugh dii fuune kuunsune fuune. Mu kuunsune, wiimo an sangi, adonghtu dii moodo an sangi, backatine, réétamo tuudu. Ndii-mbangh-bantalangong-wuumangune, yoomi ifééni nbaatalamaama wuuni ilacka kottu. Pabia ndééjii-ndééji mu lacka fuunume nii ak bambu kune, ngoo dii an sangi ghune ka bhuughune nadambamaane gune, itiila kottu dhii yicki yaakh dongtu la ayééme. Mbangh ghuna mbhééké han dongtu nféé, maa ringi ka réétane fuune niir fuune ka dhoo han yangh mu dhockani nnéé ngoo féé sééne. Ghuuna mbhééké mbangh doodemaatooma nruu- nroog léé nruu kuuma, ikoognu. Pabia nsaana nniigi mo la tiitane, yééne nnéé nnansi-hani a féé dii moodo gnéébe, agnéébé dii moodo aléé-niigimo la tiitane. Sookune sookunatimo kottu ndiithi mu fééni, fuu saala lacka lhaasimo ka bhoode an sangi. Naa akottu mu ndookhma déck ndiithi nfééni-awoo-aféé bhoode moo. Mbangh nroog la nruu kuume, nroog la dan-ikana dan itéégnéti wuunkane. Doodune mu kuume foo, maa ndii mbiri aa miilamoo. Gnooju <noise> ntuutude la dhii fuu dhoodena miilaami. Maa niir biina woo réé dhii fuu dhoode miilaami. Maa nii bhii niir biina fuu dhoodena la mhiiloo, ntaa moo nniigima ndiithi muu fééni, mu dhoodena la féé mbéélé. Maa mbangh damback nruu-njiickni, han dambu kaama fuuna mbééké jééna ruumuma fhéé. Fiine mu docka mu kuunsuma yanghma ngoo nhaarangh fooni, mmiide mu su dhocko ghi, han nanghna-ala téég moo aka jiickni-ala kuusumoo déé Woo isa dhii nlééni hii ndééthii nthiighoowu danane idini ni wongfoone nthiigh. Nsaanooma wora ndhééne nruu bhuu woo kuurpé, ngoo féé woo kuulpé. Nruu buuwoo nkayi ndéé kuulepé, ngoo féé wuu kuulepé. Fiine, miine nféédi moodo ithiigh mboodeni wongfoone nthiigh: nruumoo, mu kaye, mmiide nsuu ruumoo mu kaye, woo nii yanghma nréétamooni nka dongtuma nréétamoo mu yééghi. Moo nréétane maa doogha ghi, nsuu réétamoo maa doogha nka dhongtu, maa dhéye nka dhongtu nfude; gnanghma nréétamooni ans ansgi, mu fuurumanime ghi. Ntaa fuuna adéé fuune jééni nka dongtu, fuuna nlaa tuughune. Ghuna isa ndiimo mbéé: mu gnangh asuun adéé, bhaayine adéé, mbhuughune nfuune nruu wongfoone nruu wongfoone an kuur. Mbhuughune nfuune nruu wongfoonowu nruu kuur. Yéé dhoomaatoonowu danane nnéé nruu kuumni, fiinangh ifooni gwiitima. Mu buu yéé, nruumani nangh. Maa mu dii baata mbuu nééne mbuu nééne, mbon maa kottu fuune niir fuune-si-bhuumo ni mmiigh ndiigirima, ndééne alééni ka bhoodemoo. Naasa jiickmoo kuuna asiiti kuune mu fééni-féé bhiiyi dhéé néénangh nnéé, bhiiyi dhéé kiighine. Alaasa lééni ka bhoode moo, awoo ringi. Ala diimoo yéé nii mboode foo, mbééla alacka fhéé. Ghuuna mbhééké dhambu fiine kane koognati. Téé fiine, maa lhaakani niirma yicki niir-a-mmiitine alacka bhiirani, mmiitima yééna ngoo fééni mmiitima. Mu doo fiiye, fuu dickma bééne ndééle dii moodo. Ghuna mbhééké mbangh nii mu yick niirma-fu-mu kaalani dhiitine. Ma riingi dhoo yicki yangh na nféé. Nroog yooni hani idiimo yicki mu kuume doorong, woo mbaakimo. Mu kuume fuune song woo mbaakimo déé. Niir miigh la bhaakimo kiighine Mu yééye niir miighma bhaakine fuiiyima, kuugu nhii. Moondane ndiithiia akoortini, mbééla moondane mu dhéye ghune fuu jongu maa nnii. Fuu kottu ndiithi mmiide nlaa siitani. Ndééthi nlaa dooghani siig. Maa ghune ngoo féé mbanane nnéé. Mbangh niirma fééfamoo, mu la dongtoo dongtu yanghma mu la kottu ni-ngoo-nféé néértine fooni kuur. Nlhaa bhuukurtooni nsuube. Ghuuna mbhééké mbangh nii iyick iwiiti ilacka bhiirane ni wu mmiitima ila bhiirani, iwoo dhiimo fuur mu fuunangh. Yaala mbhiiké idii yoonimaama iféétatii adééne an kuutu. Adééne fuu niirane ila fuunume saata ndhéé, idéé njanrafaanime ka nhiir yééne nnéé ka fuuntu, ka nhock. Maa fuune an dhoodemaati fuune fééni kuuna a bhangh kune, naawu. Asu-niirane iwoo nféé ak bangh-ad-itaade iféé gnooju ruumetane, naawu. Asuun sune laa féénangh yama waagna ntaalani. Dhoo yééne nnéé, naawu yéé woo siigi siig. Yéé miine faa nroog, ayééye fan roog. Naala nuu suula dhocka nnéé ka fuuntu yéé? Naawu nii miina mu fuuntu. Ghune nfuu thiibani, ngoo féé mbangh yooni nfuu thiibani. Yéé nnéé maa dii ka laasi waame ndéé. Yéé ma ringi dhééye. Maa ghune fiine ngoo féé déé. Fiinangh, ngoo féé. Yaala mbhiiké ngoo féé? Pabia nraa njééye siigane idongtu. Nii siigma dongtu, mu yééye, mmiidang asuu dongtu, mu yééye moo la mu-mu la kaye mbuutéég. Fuune siig fuune yangho yanghe aa yéémeni song, ala saame ka siiti moo, kaa rééta moo yanghma nfééni. Taalinghima ala réétamoni. Nroog yooni nruu maame Mbootu, nii nruu gniiti ghuuna athiiti roog. Yééwoyé rhéétane mmansalima rééta moo mansalima. Ruune mmansali ruune kaala-kanna mu la kortu <noise> ruune mmansali ruune kanna mu lacka thiické ka fuu jongu maa nniima. Moon dan mmiide mu ka fuur, waama mu fuur ni, mu sa jiick nirama gunii ithiini, idongtu. Moon dan ma la ruuntu yanghma mu la réétini. Mu la kottu dhii mmansali yéér nka mmaame réétami ni nnaabema, kana miine dan baata nkortu. Maa ghune ngoo féé mbanane nnéé. Ghuuna mbhééké mbangh mu yick ni mu docka inéégi yééma iwoo fééni inéégi mu-mu kuusoo. Pabia yaala mbhiiké mu kuusu, mu réétangh foo songh, naa aghaatimo, mu diimoo ndiimo ndiiti ala lhiintimo puropi. Mu diimo ala ka lhiintimo. Mbangh rispitu ngoo féé a jééne mbangh. Fii-dock-nruu kuumune dooduma isa ndii hii hii nuu lhiiti naa maaghé ka dhongtu. Mu la dongtane niirma, a yééyeni, mu dongtan foo fiinangh ayééye, mmiide mu suu dongtan foo, fuuna mu. Maa niirma mu la dongtane a ghantimoo, mu diimo ala ka lhiintimo. Dii-mbangh goré ma ringi ka duunu dii foodo ka finghtaanani. Mmiide isaala dhiimo yaa nsaama finghtaanani dii fuu ndii boorsi woo ndiiti yaa léé. Ghuuna mbhééké mbangh dhamma dhii kooléyé-dhocka dii nroodo, ruunfaraa roog.